समाज को आकार देने में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहो है। यो न केवल व्यक्तिगतर विकास में सहायक बहुत है। बल्कि समाज के निर्माण और प्रगति के लिये भी एक मजबूत आधार प्रदान करत है। ई के प्रमुख महत्त्व निम्नलिखित हाइस हैं। सांस्कृतिक और नैतिक विकास। शिक्षा समाज में नैतिकता मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षक और सप्रेषित करावे को कार्य करत है। या लोगों को सही और गलत के बीच अंतर सिखात है। नंबर दूसरों है आर्थिक विकास। शिक्षा व्यक्तियों को कौशल और ज्ञान प्रदान करत है। जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त करत हैं। और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनत हैं सामाजिक समानता। शिक्षा भेदभाव को समाप्त कर और समाज में समानता स्थापित करने को एक शक्तिशाली साधन है। जनतांत्रिक समाज का निर्माण। शिक्षा जनतांत्रिक समाज का निर्माण करत है। शिक्षा नागरिक को उनके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनात है। ऐसे ही शिक्षा के बहुत हैं जो शिक्षा का प्रचार प्रचार हर समाज के लिए अनिवार्य हुई हैं।